Tarihi lesdi mai kanjum on nyibaalu chi'e arande ha dubi ujune e temerre jui e chappan e tati e didi. nybaalu mai don boddum masin be virgai dum ngam latta himbe bawo wara lara no himbe arande Jodi ha lesdi mai.